الكون من وجهة نظري اصله عبارة عن أيه؟ عبارة عن فضاء كابير واسع وشاسع، فيه عدد كابير قوي من المجرات والنجوم والكواكب، بالإضافة طبعا الى المذنبات والكويكبات ومجرة درب التبانة اللي احنا عايشين فيهيي. في عيندي كوكب الأرض اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه دا بالنسبة لي كون تاني. اكلون البشري أو الكون الارضي اللي ربنا سبحانه وتعالى حطلي فيه اسباب الخير اللي تهدف ان هي تسخرلي الخير كانسان وتخدمني كانسان.